אסאך מאל איז עס גוט ווייל ס'דא מענטשן וואס זענען אין א דעפרעסיע אדער זיי קענען באמת נישט ארויסקומען פון זייער שווערע געפילן, דעמאלטס נעמט א מענטש א מעדיקעישאן צו זיי מאכן טוישן זייערע געפילן דעמאלטס קען עס זיין גוט. אבער סתם פאר א מענטש וואס מיינט ער גייט נעמען די אלע זאכן און ער גייט פילן בעסער, נאכן נעמען איז עס זייער נישט א גוטע זאך. סאו מ'דארף האבן א גוטע באלאנס צווישן די צוויי.